Karazana saosy fantaoko refa zaho mahandro iny a, ra ohatra ka oe amina salady zao a, de mampiasa saosy vinaigrety, de ra ohatra ka oe ahandro ro zao a de saosy tomaty mbana tongolo, na saosy kary.